Epi ikyangasi, ikyangasi ikyene siye ikyangasi sieli vakinonu sana, ma ikya pakisuku tuwona tukitemele tulanzi twinywa. Tudenye ikisebele unyanya uwirya, <hesitation> udenge ikisebele wirya, ine ikyangasi kigumu kihgumu kabisa <noise> <hesitation> ikyangasi kigumu, kila mpi paki pakisuku nakukula ikinu kukula kinukiki, isi nulimile juve, ulanzi wukinywera, isitimbwe uvyalile, <hesitation> lino pakyangasi kinokwe ihera, uwesake nihera. Kila kinu kukuna kila kinu kukula, kukula kila kinu, <hesitation> labda ungenye ruhala ukamune isijungu uvyalile imboka, umakililake <hesitation> labuda apo jo ikukupa idogo kidogo. <noise> Lakini nisijunga kama lulunasyo, ukulaka ukulaka ukulaka ukulaka, kyokyangasi, ikyine filuta kinonu, ikisuki ukinonu kabisa <hesitation> kileke ikyene ma kikutupa ikyakurya.